Buning uchun o'qituvchilar avvalambor ijtimoiy, sotsial kommunikatsiya haqidagi ta'limotlarni ko'proq undirish, va o'qituvchilar nazoratidan tashqaridagi vaqtni kamaytirishlari lozim. Shu bilan ular bunday zo'ravonliklarga qarshi kurashishlari mumkin.